Nagnino zashy agnao da mbola manontany anahy ao? Efa maro ny nizakako agnao iahy hoa sy mahefa, nagnino ma agnao sarotra izaka io, efa nizakako agnao za sy efako ôh, sy mahefa igny agny ah, agnao avao megna- mandehagna amign'ny agny raha mahefa, fa iaho sy azognao haigna amign'ny agny ah, ndre hagninao akôry, ndre hagninao akôry, da sy haigna agny ah.